ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්ව විද්‍යාලයකට <hesitation> ඇතුළත් වීම <hesitation> ඉතාමත් <hesitation> වැදගත් <hesitation> කාරණයක්. මොකද <hesitation> විශ්ව විද්‍යාලයක් තුළ <hesitation> තමන්ට අවශ්‍ය උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු <hesitation> සියල්ල වගේම <hesitation> තවත් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් <hesitation> සහ <hesitation> විවිධ සමාජ මට්ටම් වලින් විවිධ <hesitation> සමාජ <hesitation> ස්ථර වලින් <hesitation> විශ්ව විද්‍යාලය තුළට <hesitation> ඇතුළත් වෙන <hesitation> පුද්ගලයන්ට <hesitation> අනෙකුත් <hesitation> සමාජ ස්ථරයන්හි <hesitation> සහ විවිධ සමාජ පන්හිතීන්හි අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට <hesitation> එකට එකතු වී වැඩ කිරීමට <hesitation> අවස්ථාව ලැබෙනවා. <hesitation> ඒත් එක්කම <hesitation> තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපන් සුසුදුකම් <hesitation> ගොඩ නගා ගැනීමටත් <hesitation> ලෝකයේ අනෙකුත් විශ්ව විද්‍යාලත් එක්ක <hesitation> ගණුදෙණු කරමින් <hesitation> තමන්ගේ දැනුම <hesitation> කුසලතා ආකල්ප <hesitation> වර්ධනය කර ගැනීමටත් <hesitation> සහ ඉදිරියට අවශ්‍ය කරන <hesitation> සියලු සුදුසුකම් <hesitation> අධ්‍යාපනික සුසුසුකම් <hesitation> ළඟා කර ගැනීමටත් <hesitation> හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුලත් <hesitation> වීම <hesitation> ඉතා වැදගත් කාරණයක් <hesitation> ලෙසට <hesitation> මට සලකන්න පුළුවන්. නමුත් <hesitation> ලෝකේ ඕනෑ තරම් සිටිනවා <hesitation> විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුළත් නොවී <hesitation> ජීවිතේ ඉහලටම ගිය මිනිස්සු.